Güenu, pos los sonar o los sonaris son herramientas que por mé d'ondas sonoras detetan i enhallan ojetus embaxu l'augua. El su gastu prencipal, de contau, es el navegaeru, palos barcus sabel si por baxu la quilla está hondu o está pandu. Tamién palos barcus de pesca pos les premiti de vel si por baxu tienin angún bancu de pecis palas redis echal. I tamién se puei gastal en melecina palas ecografías.